إلا خديت سمانة ديال العطلة، غدي نمشي لمدينة فيها البحر حيث البحر كيعطينا راحة نفسية. غدي نحاول نعس مزيان باش نرجع الطاقة اللي مشات ليا، وغادي نوض كل صباح و نمشي نجري حدا البحر، حيتكعجبني نجري، وكعجبني البحر، يعني غدي نحس براسي حسن كتر، غدي نحاول ناكل بزاف ديال الحوت حيت صحي و في العشية غادي نمشي حدا البحر باش نشوف غروب الشمس.